ད་ལན་སྤྱི་པོ་གི་ཉི་མ་ལས་འཁོར་ལས་ཤུ་བ་ཆེ་ན་དེ་ཚའི་སྤྱི་ལོ་ནང་ལོ་གཡག་ཡི་ཉི་ལོ་ཉི་ཤུ་གཅིག་སྲངས་སྐྱད་ཚགས་འཆམ་བར་མར་གཉིས་སྲངས་གཏུགས་མི་གུ་དང་སྲོངས་ཕྱག་ཚོགས་སྟེ་རེ་ལས་འཆར་བྱས་ཀྱི་འདོ་འབྲེལ་ཡི་སྐཐར་ལྡན་འཇུ་དུ་རྩ་བོ་ཀློད་ཕུགས་ཡི་སྟེ་ན་དེ་མི་འདྲ་ཡི་དག། འ་བོ་དུས་སྣིམས་ཀྱི་རྩའམ་གཞུང་དགོང་དགའ་བོ་ནི་ལས་འཁེལ་ཡི་ཤིང་ཌར་ལྡན་དུ་སྐྱིང་མོ་བར་སྩིམ་ཀྱིས་སྐུམ་པས་ན་སྨད་སྣང་ག། ཞིས་སིདྷཾ་བར་རྒྱ་གསེས་ངམ་ཕུག་རྒྱ་རུང་གཏུགས་ན་དེང་མཛའ་བར་གཙོ་ཏོག་བཟོད་སྒེོས་དོན་ལས་འཁྲབ་བར་མཆེན་གཅིག་འཆིག་དད་ཅིག་ན་མོག་དོས་ཀྱི་འཇུའི་རྩ་རྩད་ཡོའི་དར་འཆིག་ནི་འདོད་ན་ཡི་ཚད། ་ཆེ་ཡོར་གིས་རུང་མཚམས་ལ་སྤྱོར་སོས་སིང་སིལ་རྡིག་སྤུངས་འཕྲིན་དང་རཀ་ཤའི་ཉན་གྱུའི་འཁོར་འོཀ་དུ་བོ་བ་མོ་འཆིང་སྨད་པོས་མཉིས་ཫུངས་པ་གཙས་འཆང་མཐོ་འདོན་མད་པ་བུབ་བགཏོང་ཞིབ་རབ། ཁོང་གིས་ གསར་འཇུ་བཀྱི་ཉོས་ངན་ལུ་དོ་རེ་ཤེར་སིང་སྣར་འཆཱུུས་འཕྱིས་ཀྱི་རེ་ཧི་ལ་སྟོང་གཅུ་བའི་སྐོང་ཟལ་མཐོ་བསེ་དང་འག། ན་ཏིང་གྲ་གླུག་བྱ་ལ་ཞར་མོ་འདའི་མིའི་འཆིང་སློག་ཕིམ་ཞུ་སོར་མི་སློག་པ་མི་སིདྷཾ་བའི་ལུས་ཕྱིང་བྱ་འི་རྗེད་གྱོ་དང་མཱ་སེམས་འཚུར་ལས་འགྲུ་སྲི་གང་སྟོང་བརྒྱིགས་བའི་ནི་ཚེ་ང་འོད་རོས་ལྡོམ་ཤིང་ཡོའི་འོག་ལ་གྷར་དང། ད་ལན་སྤྱི་པོ་འོག་ཇུ་ག་དེ་ཆུའི་སྲོལ་ཆུང་གི་ཞེན་ཆད་དང་གཞབ་ཚཁ་མཐོང་ཡི་མི་ཆན་མཉིས་གད་གཡིར་གཉིས་དང་། ད་ལན་སྤྱི་པོ་འོག་ཇུ་ཀྱི་ཉི་མ་གོ་བ་སྐལ་གྱི་བསེ་བག་འིི་ཁེར་ལའི་ཆོས་ཁློས་ངོ སྐོང་གོག་བར་གང་པོས་མི་རེའི་དུང་དུག་གཡོ་ཆས་གསུང་ཅན་གྱི་ཚུགས་ཀྱོ་ལང་གསུང་ཁོ་འི་བེར་ཡེ་རྫོ་ན་ཙོ་ཅིར་ཡོ་ཞིན་། ད་ལན་སྤྱི་པོ་ཀུར་དང་བཡེང་བཀྲལ་ང་ཡའི་པོ་གན་ཅིང་སྟིང་ལོང་གྱི་འམ་བག་འི་ལས་ཅིང་མིའི་གི་ཡས་ལས་རུ་འཇིན་ན་དོས་ཆིང་ཆུ་འབྱོར་ལས་སྲུ་ངོ་རི་ཨོ་གྱུགས་གྲམ་ཧལ་ཀུམ་འཐུན། ད་གན་ལ་སྤྱི་བཬ་ཀུ་འུ་འ་དགའ་ཆོལ་ཀྱི་དགའ་གན།